Ncheya tejna este xa lomen lo re orbixa tobor thi jwa'n ndole telebiziona' bueno na njwi' ke xe besna jwa're pur jwa're <hesitation> nkezay kon ki'nabay tayal tobora lad ki' ngolo men ntobla ki' zera kiz ley za, zera tyalo tyz ladney nde nu thi boton bix xa galmena za mbay thien loyza thinned jwa'n ndole pes bix ndab loney par laba par gap, mbay na po ndob thi ngudna thita nxuy thiata nchapa nlia re jwa'n mbesxa kanal mbay tyz men katamen kon internet tya kuanmen po katay ze mbay na nzoy ndenu thi jwa'n ndole kontrol mbezxa' asta tij thiobmen na tayal kismen ki' na tumena', thiata' galmena o jwa'na nakinmena yyo tib ned jwa'n ndole bateri bix komen leneyza nly zina tyz ngenta bateri leney na- na lid zina o jwa'na kon ki'za jwa'reya ndabloga lomena lo orbix par ner po ndegalora loba jwa'na ntekar lo kiba' nax yio nax yi lor jwa'na jware' jwa'n chan telebiziona na.